Ta hwah na na yashɛ uwa pada timɛ iyi gembi ufugwo zhɛ ma duma poda shikapa aa bu bassa be hiɛh were pada oko ehiɛh ɛwere atuba ta saanga in shikapa bu sassa sanga ushikapa ga, ba sabga ewere so, itimɛ ewere naan a ta hwah kwo shikapa ishɛ ma yashɛ aka nala nga wushije eshe ta zha ti bila nu dapa dere dere dere dere dere dere ru aguma eti beteji igune ta ba bila ti bilat aa ta shugwo yajɛ mani tu’ wab bi zhɛ na fundaka uh bisha na fundaka un, shɛ tibila ga ma bishɛ ubo yi gbuy yashɛ-o uwa yanjɛ yɛ, wushɛ tua, aka tu volo ti zhɛ ya shɛ hi zhɛ hi awa tiza baga. yashɛ inɛɛ tɛ gune b zhɛ nɛ njɛ ya gaga ta nda kushere abu munɛ beye bɛ munɛ ba ɛmunɛ beye bɛ munɛ bana ganata cayɛ bo fugo ashɛshɛ ata zhɛ sha na na igune ta ta nda la har bi zhɛ mu shingo shikapa sasana bas hila ni igune ta abɛ njɛ kushere. B zhɛ kwub shikapa zhɛ zhaga ya yuu, ba mapatu swob swob ni gune la abu bɛrɛ ni igune geyi kporo ya zhaga. Abɛnjɛ ga ta ya anjɛ wa aka ci ga ta ya nɛ yo to ofubo ya bwadu. Igɛtɛ te bu uwori a ta hwɛ, yashɛ ohugwo zhɛ tebiye, be eri bo zwono tacɛ, ohugwo yajɛ meni mma tahana kwo bu zweni izhv ya nda. So abɛnjɛ ga ta aka bɛ ci ga tu hwa asha ata yajɛ meni meni ata kwo nu kushere go ne meni abu nda zwɛ cwɛ cwɛ tishɛrɛ tu go. Aka bv ci gata ti yanɛ, bi zha hwa abɛ hwɛ bi zhɛ tulogono bizhɛ tulogono bishɛ tulogono ɛbu huwi tu hwa bi zhɛ zhaga bi zhɛ mbisheeyikwo bi zhɛ hada ya n bi zhɛ hanga ohugwo yibwa. Noko ka shɛ iyi bi zhɛ bala, ebi beri ɛzhɛ no dubo. Evuji yibwa iyɛsu tɛ bɛ zhɛ sha ma izhɛ zuburije unu bɛ no ofwo ta’yibwa hi zhɛ no dubo hi zhɛ nna dubo ya izɛgu zhɛ no zwo pata. yashɛ kaa ga na ga ashasha ehi beji ehi beri hi no dubo bapata. A hi njɛ ya hwa u u- iyi nɛ taya afurɛkɛcɛ ta ya ecilo ata bɛ hi sugo hi n awa hi sugo hi n awa an inɛtɛ shɛ izɛgu eyikwo zhɛ na hikita ana pasa ana pas ana avula, ijɛ eyikwo yajɛ kururu ehiɛ avula. ijɛ eyikwo yajɛ kururu ehie avula ama miauh huwai shɛ avula roba ibɛ emepi ama nu ngushɛ la ti ya la iya anda nu marugba. Mati yajɛ marugba nu hwa, ati yajɛ marugba mu wutu de ni bɛ la anda avula epeshi hwɛ ee huwi gata ya banɛ hi zhɛ jicinje noko hi nda bi zha jala izɛmɛ gaga ɛbi zhɛ zwono bu zasa zɛmɛ noko ni kwɛshɛ abi zhɛ zwogono uwɛ shokuzo. Lthen aabi sheji ebi huwi akaci ga nan aa na azha nda y abo zhito bizhɛ zwono meni ta gumwa ib ashɛma guzhajɛ oholobwo ata munje bi zhɛ kwuba na kalanga koshilo kelenji koshilo ye kelenyi koshilo ta asha inɛ tebiye bi zha bwajɛ abu bwajɛ a buvwajɛ gwana ɛzhɛ’wah nu bwana ɛzhɛ sugo du rawu ba bala iyinɛnɛ. uu-shi sasa eberi ɛzhɛ gatana ye hwetam ye shiji tu hwata, azhashv lono maa ya hwatana korou korou gaa ta du ɛzhɛ dotogonu ye hwetegeni teni cɛb ɛzhɛ sugo osuniko un nu yalɛ onunu yajɛ yi bassa hiɛd onunu tuga tu vwo, ti yajɛ ano kpokpo, yajɛ na surucɛ onunu ata esuruce u’yibwa ba shɛ bana jɛ vujɛu ga uyi oyibwo oyikwo na tu ya alala na ta ya alala uwa zhɛ ya banɛ. Izɛgu ata zhɛ banɛ ya banɛ ɛzhɛ zwogo azha nda gaa ta a zhɛ zwogo yo ta aka gana eyikwo zha paga izɛgu ata zala ibɛ zhɛ banɛ izɛgu ata mbu ubɛ zhɛ bamɛ i zhɛ ganga ya afwa inɛgɛ ye a hiɛb afwa, afwa ta ibɛ izhɛ wab. izɛgu ɛtɛ ibɛ zhɛ gure ni hwɛ. Tgure ni iba aka ti ya ti ci ubs ɛzhɛ sala ya ee seri ozwono meni ni kwɛɛshɛ ozwono un ezweni bishɛ yomamgana ah ehiɛy atuba bassa la shɛ binndo ee nishih wayi bindo ga jagu izhɛ sha maji-o tiya shɛ lanu ngwushɛ uwa ya zhajɛ aka maji zhajɛ shɛ bwo bu bassa ga mepi sola. Bi nda bwa be zwenini iyi mɛyɛ sugo hwais ijɛnɛ gɛ hwoo be zwani ni iyi mɛyɛ aba ya hwayi ya sha ma ganaga butu zweni maji ci woshi na shɛpa so yi la bu basssa mepi gana ansa shikapa ha rya sha iyi tiya sunko osuruko epeshi ata yashɛ zɛgu ubɛ abi zhɛ na saa bo shitogo yi mangana gaa anda ciyi kwo de kwo ana shɛpa zweni maji zweni mamɛ ya guzhajɛ ata ye teni cɛn tiya bun a yay a asha asha ishɛ iyi ti ya so gana ugondu shikapa shɛta.